Mara me dzin a mekita no mprɛmprɛ yi ara dze, ͻnoara na mepɛ. Memmpɛ dɛ mebɛsesa no wͻ kwan biara do. Edzin no yɛ dɛw, edzin no ka afotusɛm beberee dze kyerɛ afofor. Edzin no so hyɛ mara nkuran na ͻboa me dɛ abrabͻ mu no, mbrɛ obesi biara no, mowͻ ahoͻdzen dadaw dɛ megyina ano, ntsi mobotum megyina ano. ͻno ntsi me dzin ne dze, nnyɛ adze a mprɛmprɛ yi menya akwanya mpo mebɛsesa no.